क्रेड़ेट कार्ड असोर है। कि तेरें काई आपनोंग पे तालिस ने अर्थालिस ने दाहड़ा गतक आपनोंग काई। आपनोंग बेंक पर कद्धा उधार पशा। जोड़े ने आपने पास चीवर रहे। ने बेंक सेचो जोड़े ती आपनोंग काई हिंग दुकान पर ने लेने दाजे ने ती। आपनोंग काई तेरें पर ने दत्रे पशा डाल ने दत्रे डाल जे अते चे काई चे पशा। अते पे तालिस ने दाहड़ा बात तीनोंग काई जे। ती आपनोंग बेंक वाला अपे चे आपनोंग पशा। चे ती तीनोंग काई पशा आपनोंग पढ़े कहा। <hesitation> कि च चे भी तेरें भी रहे आपनोंग उदार पशा। पे तेरें तीनोंग वापिस आपनोंग पढ़े।